<hesitation> Raha ohatra hoe very aminà tanana anankiraika zaho an, de magnadina olona alongany zany zaho hoe akeza le lalàna m- mandeha am'le toerana nijanonanay, de raha ohatra hoe tsisy olona, de le <hesitation> filentehan'ny masoandro mbany fandihanan'ny rano jerevako, mbany ma- tontolo magnodidina anahy, mba ahafantarako hoe me- le tany avy nandihananay de miverina am'le tany nandihananay voalohany zaho.